Tǝglǝ gwutanǝ, tǝglǝ ɓughi, tǝgli makǝni, tǝgli mfwari, tǝgli nwchufi, tǝgfli nkwangyi, tǝgli mbǝrfǝngyi, tǝgli tǝghǝsi, tǝgli wkli, tǝgli gwumǝ, tǝgli gwumǝri tanǝ, tǝghli gwumǝ rǝ ɓughi.